أنا من الإنسان -الس- يعني السهارة نحب نسهر <hesitation> ونحب نقوم مأخر، إذا بالطبيعة ما عنديش حتى شي، ولا ما عنديش خدمة، ولا ما عنديش نحب -نن- نسهر، ونحب نشرب القهوة في الليل، ونحب نقوم متأخر، يعني هاذيك الكل حاجات نحبها، يعني ونحب نعملها، أفظل كل إنسان هو وشنو اختياراتو، هو لا محالة صحيًا النوم بكري، والاستيقاظ بكري أفظل من -الاستيقاظ- ولا النوم متأخر، والاستيقاظ متأخر، بس أنا كل إنسان شنو هو والف.